Eritsereto gny tontolo raiky andesin'ny faharanitan-tsay artificialy ny <noise> faharanitan-tsai'ny olombelo. Ino iaby ireo fiantraikany ary ahoa ny hizarany olo anizay.